सब से पहिले त कलम हमैके सब जाना के चाही कमल बीन हमीके पढ़ाई लिखाई नहोई । पढ़ाई के लागि लिखाईके के लगी कमाल के जरूरी परियाई खेके के कॉनो अक्सर लेखके त हमीके के कैसे लिखं । ओहाइसे हमीके कमल बारी जरूरी बा कॉनो काज पटर बाँयके बा त मुह से नहोई मुह से आदमी बदल वी सकाइट ब । ओहिसए कलम से लिखेल राहली त खू न बदल सकी यातना भर मे आ कमाल के लिखयाल हमैके के पुरखौ तब जी आ उ लिखला चीज । काबों न हाती क हु वी बड़ेल न सकाइट बा ही से हमीके के कमल बारी जरि ब आ कमल बारी काम करैया ।